Meedia om <hesitation> viimätse nüüd paarikümne aasta joosul viil eriti tähtsäs muutunuq inemiisi jaos. <hesitation> Ja kõik, midä sääl näüdätäs, jagatas, kõik arvamusõq mis sääl avaldõdas <hesitation> näq jõudvaq nii pall'ode inemiisini. Ja säält <hesitation> nakkaski väega pall'o näid arvamuisi pihta.